E karazan'e patalo fantako ohatra hoe patalo velondrira, izy moa refa ande hivavaka de matetiky igny gn'ampiasaigny, na ande hamonjy fivoria ihampesay izy, da misy evakoa e patalo jean, izy zany i patalo hindesy mandehandeha na mitsangatsangany, da misy avao koa e patalo vert armé matetiky iregny zash da hoagny miaramila gne nde misiky agnazy, izay karazana patalo fantako.